Mìŋ jeeȧ, e keì nyìngèìm diɛŋ, ɗɔɔbȧ nìì lɛ sie nɛ̀ŋjè nyaȧŋ wilɛ̀ fè, kɛɛ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ yaȧ jawa, ɗɔɔbà bȧ nyȧȧìm nyȧȧŋ, mȧmaŋ, mìŋ kuwa nɛ̀ŋ jɔa weèum mòò, ka gè zɔlɔ̀, ka yèwȧ, mìȧŋ zòòbɔɔɔ̀ŋj tuȧiŋ, kɛ̀ zòòbɔɔɔ̀ŋ wòiŋ tùȧŋ, wo kaì mɛ̀ sùȧ, mìȧŋ mìŋ kuwa kiȧ kȧì, taìŋ nii sùȧ mìŋ kuwa kiȧ kȧì wo tùȧŋ nɛ̀ŋ jɔa mɛ̀, kaiŋ gè kaì miɛ̀ŋ diɛŋ, sèè pɔ̀ùŋ zììyȧ le, ɔ̀ɔ̀ pɔ̀ùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ le, wò fèìm pɔ̀ùŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ pɔ̀ùŋ zììyȧ lii ka ka mìȧŋ zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ naim tùɔ̀ŋ pɔ̀ùŋ zììyȧ, pɔ̀ùŋ zììyà lii ɗɔɔbȧ mìŋ yȧ nìŋ tɔ̀ɔ̀ sùȧ zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ ɗɔɔbȧ ein goonò, e dènȧŋ bȧ nɛ̀ŋje e jè, aŋ wi jɔɔ wilɛ̀ eiŋ jè, nìì lɛ sie nɔŋ è ɓèmè paìŋ wiɔ̀ è kȧ ɓùi, mìŋ kɔ̀ȧ ka ɓèmè donoɔ̀ ka kȧ sungie, e pɔ̀ùŋ zììyȧ lii e fè ɓɛìŋ ɓèmè bȧ e dènȧŋ hoònɛ̀ŋ, e nɛɛnɛŋ wilɛ̀ yaȧ ɓèmè sùȧ e pɔ̀ùŋ zììyȧ lii eiŋ sìȧ nanɛ̀ŋ, kɛ̀ kȧ ɓèmè donoɔ̀, yèè maŋ jùò dono, yèè maŋ jɛi maŋ woò mìȧŋ è yaȧ kiȧ zòòbɔɔŋ wiɔ̀ hnȧŋ è yaȧ ɓùi, e doaȧ haì è yaȧ tòmò sùȧ, nɛ̀ɛŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nìì lɛ sie nɔŋ e yɛi jɛi, mìŋ manaŋ ka jɔ̀ȧ ɓieɛ̀ sùȧ ka gè kɔmɔŋ, mìŋ yaȧ jɔ̀ȧ sùȧ ɓieɛ̀ sùȧ ka gè kɔmɔŋ, ka tìlȧ kɔmɔŋ lii, mìŋ kpɛɛyɛ̀ kɔmɔŋ lii tìla, ka jùȧ donoɔ̀, mìŋ kpɛɛyɛ̀ dono wii jùȧ tȧìŋ doanȧŋ haì kɛ̀ kȧ kȧ sungie. Taiŋ nii sùȧ è naȧŋ tòmò tòmò bù wilɛ, e jɔɔ wilɛ̀ yaȧ kɛnyiìŋ, nìì lɛ sie ka ka ka ɓèmè jɔ̀ɔ̀ mȧȧŋ guùŋ ka ka kaiŋ hȧȧ gɔɛɛ, è woo wo jɔ̀ɛ̀ɛ miɔ̀ŋ wo jɛi woiŋ jùȧ tɛ̀ɛ̀ woiŋ foò kɛ̀ kȧ ɓèmè sɛmɛ̀ɔŋ kȧiŋ fùȧŋ, mìŋ fuɔŋ jɔɔ lii è juo, kaiŋ jȧȧ, mìŋ kɔ̀ȧ sungie kɛ̀ kȧ kùwȧ kɛì kpɔɔ̀ɔ̀ kȧiŋ hiɛ̀ŋ, mìŋ hiɛ̀ŋ ka jɛi ka bȧnè kɛi wii, mìŋ kpɛɛyɛ̀ kɛì wii bȧne ka wuŋ kòȧa, ka kòȧ kɛì lii, kenȧŋ ka nyùnȧŋ ja wilɛ yȧwi zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ, eiŋ jè tɛ̀ɛ̀pɔ̀nɛ, aŋ jɔ̀ɛ̀ɛ nyȧŋ yaȧa ka gè je nyiŋ nɛ̀, è kpɛɛyɛ̀ jèe è diȧ, wȧȧŋ a, wȧȧŋ hmɔŋ, mìȧŋ èe, mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ juumuaŋ mȧŋ dìì yò, mìȧŋ kɔ̀ȧ, kɛ̀ wò ɓèmè bèlaauŋ nɛ̀ wò ɓèmè manɛ̀um mȧŋ wò miŋ sɛɛ̀ɛ̀ kɛ̀ wò kȧ ɓieɛ̀ sùȧ, wò yaȧ kɔɔyɛ wo hìȧŋ juumuaŋ miiŋ, e miŋ nɔŋ tìȧ pɔ̀nɛ è yaȧ tìȧ sùȧ juumuaŋ miiŋ è yaȧ hìlè sùȧ, e tìȧ juumuaŋ mȧŋ, è kpɛɛyɛ̀ juumuaŋ mȧŋ tìa, tii nɔ̀ŋ naȧŋ nɔŋ tiiye e hȧì koya, è kɛɛnɛ̀ŋ jɔ̀ɔ̀ pȧìŋ guùŋ kaiŋ dɔ̀ɔ̀ ɓaa eiŋ jè, e koya haì ka sɛ̀nɛ̀ŋ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ, mìŋ yaȧ sɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ, ka kȧ ɓieɛ̀ sùȧ ka gè jèì lɛ kaiŋ dèkȧ, wuŋ pɛɛ wo sɛ̀nɛ̀ŋ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ wo hnȧŋ woiŋ dèkȧ, wo miŋ hȧȧ ɗì wo hȧȧ jouŋ nɛ̀ ɗì wo ɓèmè gbȧmàuŋ nɔɔ̀ŋ wouŋ sɛɛ̀ɛ̀, wò ɓèmè bèlaauŋ nɛ̀ kɛ̀ è hnȧŋ jawaì, è hnȧŋ daa nɔŋ hmɔ̀ɔ̀ɛŋ kɛ̀ è ka kȧ jȧȧ wùìyèɛ hmɔ̀ɔ̀iŋ, mìŋ yaȧ jȧȧ sùà wùìyè lii hmɔ̀ɔ̀iŋ e wùìyèɛ bìȧ kaa gè jè zòòbɔɔŋ miɔ̀ŋ kaiŋ fè wo ka wo guò.